Panda zao no haiko ka ny fietrekan-izay mampifalifaly azy mamikitsy an'iny igny avao koa ro maha ea velo azy, tiatiany zany igny e!